Hedi meo so na meo ia la lamahedi so, na ten nal ulek kal. Boma hedi fe'ek neme ndia so, na hedi kosulok, nisi nal hedis a, ma meo lasik so na ba'un na hedi dalek. Ma meo fuik ia la so, na ala sanga nana'ak aon fo ba'un na aon nal kona fo ini nggo'ak al.